Mȧŋ nyìmȧŋ wèè kiìŋ mìŋ manaŋ kèè suùŋ, mìŋ manaŋ ka dè suùŋ, because wo suùŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ fȧa weèum, wo suùŋ ɓemȧŋ gòò weèum, mȧŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sunɔ̀ɔŋ, wo suùŋ ɓemȧŋ gòò weèum, wo nyùùŋ ɓɛɛ hìȧŋ gòò wèè woum jìwà, sèè maŋ nɔ̀ŋ ko lomùŋ moo maŋ hawe, wo suùŋ wii yaȧ ɓèmè sùȧ gòò lii nyùnɔ̀ɔŋ naiŋ hȧȧ wɔŋ door mɔɔ̀ŋ feìŋ wo suùŋ wii yaȧ ɓèmè sùȧ gòò lii, e siaŋ ɓɛɛ huŋ fȧ weèum wèè muȧŋ muŋ joo weè tiŋ ne manaŋ kèè suùŋ nii, maŋ ɗolònɛ̀ŋ maŋ gbiŋ sùȧ manaŋ kèè suùŋ, suùŋ joeyȧùm kìlȧ suùŋ naŋ nyìmɛ saɓù nìȧŋ nyuùnkpùuŋ, wo suùŋ jòèyè nyuùnkpùuŋ kȧa yɛmɛ̀, kȧ kòmȧŋ ke sai bi, è yaȧ wa wo nìe wɛɛ̀ yɔ, ȧŋ yaȧ wa ȧŋ tìyèe ke yɛ̀ɛ̀, kɛ̀ ȧ kȧ ko ɓù yaȧ ya, ȧŋ naŋ kɔ̀, wo nìeɔ̀ hɛ̀ɛ yɔ, wo jɔùŋ jɔ̀ȧa naŋ kɛ̀ɛ̀fɛ̀ɛ̀, jɔùŋ gbeeɔ̀ zȧ kiɛ̀ŋ suùŋ wɛɛ̀ yɔ, wò nyuno nɛ̀ŋje jɔa gbiŋ sɔɔ̀ wo kìɛ̀ŋ suùŋ wɛɛ̀, kɛ̀ ȧŋ naȧŋ kà ɓùɔ zȧ gȧŋ, ȧ kȧ gùùyè jɔɔ lɛɛ̀ lɛ, aŋ sȧnaŋ hnȧŋ ȧŋ jɔ̀ȧ ko gbììlìi, wo nìe wɛɛ̀ kiɛ̀ŋ yaȧ suùŋ wɛɛ̀ jouŋ jɔ̀ȧa naŋ kùwùì nyȧȧŋ wouŋ gɔ̀ɔ̀ɛ̀ sȧnȧŋ nyiiŋ sùȧ wo ka wouŋ hȧȧ jɔɔlèe, wo nìeɔ̀ hɔɛɛ̀ naŋ yɛi kɛ̀ɛ̀fɛ̀ɛ̀ le wo sunɔ̀ɔŋ naŋ jòò jouŋ jɔ̀ȧa aŋ sȧnȧŋ nyiiŋ sùȧ, aŋ sȧnȧŋ nyaŋ naŋ kùwò wii ȧŋ yaȧuŋ naȧŋ kɛ̀nɛ̀nkɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ, wèè kpoloo aŋ hnȧŋ naȧŋ, aŋ sȧnȧŋ nyaŋ mììnè ke gènaŋ gbee jɔ̀ȧ wii diɛŋ, ȧŋ nauŋ jìwè tì wèè fɛɛ̀kɛ̀ɛ, maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sunɔ̀ɔŋ mauŋ kiɛ̀ŋ suùŋ naŋ nyìmè saɓù fe yèwȧ kò gboo moo Wò go ɓɛɛ nɔ̀ŋ sùùŋ muȧŋ bi, kɛɛ wo nɔŋ hnȧŋ ko jaameum niì sìȧ gbiŋ mùŋ fòuŋ nɛ̀ŋje wò tɔ̀ɔ̀ ko gboouŋ noo, wò yaȧ naȧŋ nɔ̀ŋ sùȧ ko gboo moo, wo suùŋ naŋ nyìmè saɓù e nìȧŋ nyuùnkpùuŋ, wo suùŋ naŋ nyìmè saɓù e nìȧŋ nyuùnkpùuŋ, maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ suùŋ, suùŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ ɓèmè gòò weèum, wo nyùùŋ kiȧ ɓɛ̀nɛ̀ŋ hȧȧ gòò weèum wèè maŋ niŋ nììȧŋ diɛŋ, wo suùŋ wii hnȧŋ wo niŋ hɔ̀ɛ̀ŋ diɛŋ huŋ yɛ̀mɛ̀ fȧa muȧŋ maŋ yɛ̀mɛ̀ joo, ȧŋ naŋ kiȧ hȧȧ gòò wèè wo kpȧyi miɔ̀ŋ, wo sunùuŋ nɔɔ̀ŋ naŋ nɔŋ wo ɓèmè gòò lii, wo sunɔ̀ɔŋ yaȧ weè e sùȧ, e sùȧ lii gbiŋ nauŋ wèènè kɔɔ, wo kìlȧ kùȧŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, wo suùŋ wii naŋ fɔ̀ tì, yèè wo kpȧyi miɔ̀ŋ naŋ jòèyè keì bi sùȧ, wɔŋ nyiiɔ̀ŋ yȧauŋ nȧaŋ mìȧŋ wò yaȧ nȧaŋ mȧaŋ sùȧ, soo sunɔ̀ɔŋ mùŋ yɛmɛ̀ yɛi, wo suùŋ yaȧ nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, ɗeweɛ̀ sua nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀uŋ yɛi nɔŋ wò joeyȧùm, wò gòùm maŋ keì zimgbe sùȧ, maŋ ɗolònɛ̀ŋ maŋ gbiŋ sùȧ maŋ yɛmɛ̀, miȧŋ wo suùŋ mìŋ manaŋ, wo sunɔ̀ɔŋ joeyȧùm, wò joeyȧùm maŋ keì zimgbe sùȧ, wò gòùm maŋ kpɛ̀ɛŋ zimgbe sùȧ kìlȧ wò naŋ nyìmè saɓù e nìȧŋ nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ,